Zéro, Araiky, aroa, telo, efatra, dimy, enigna, fito, valo, sivy, folo, araiky ambifolo, aroa ambofolo, telo ambifolo, efatra ambifolo, dimy ambifolo, enigna ambifolo, fito ambifolo, valo ambifolo, sivy ambifolo, a-rôpolo.